<hesitation> Tsara ny magnaraka ny fivoaran'ny teknôlojia zany hoe zany magna- magnaraka vitesin'io teknôlojia amy lafiny indrindrandrindra resaka asa, hoe ma- mampalaky fomba fiasa izy kanefa ndraiky tsara koa ndreky mba mitagna le ritmantegna igny foagna mba tsy mba andanjalanja le fomba fampiasana azy sao de <hesitation> miohampampagna loatra koa ny fampiasana i teknôlojia io efa mivoàtra amizao.